Kuta weefo tuunɛ n de se'em n ŋwana: Fu san yaga la kuta weefo zuo, fu sarɔɔ zuo la puan, zɛsɛka woo ti fu wɛ'ɛsera la gee ti nɛra bii duŋa n boi sore la zuo, la sum mɛ ti fu ŋmɛ lumenɛ la ti nɛra bii duŋa la ta'am bo fu sarɔɔ ti fu tole. Le yɛ'ɛsa, fu san le kina mɛ ti la ta paara bii la de la gɔleŋa, la sum mɛ ti fu ŋmɛ ti nɛra san bɔna sarɔɔ la zuugo gee ti ya ka ta'am n wan nyɛ taaba bii duŋa san kelum bɔna sore la zuo la, a wan kelum ge'e ze'ele gee bo fu sore ti fu tɔla. Ŋwana ti dɛŋa kan paɛ ya.